بأفضل إني أكلم حيوانات يعني لأن هذا الشي بيخليني أفهمهم أكثر يعني مثلا لو كان عندي كلب أو قطوة يمكن عندي فرصة إني أتعرف عليهم إذا هم زعلانين فرحانين محتاجين شي هذا الشي يخليه في علاقة قوية ما بيني وبين القطوة أو الكلب يعني أحس فيه أكثر.